Fomba fikarakaragna hoditry maignimaigny igny, asiagnao crème. Hosoragnao crème zaigny hoditrinao ohatra hoe isaka mandraigny alohan'ny anao hiboaka na avakeo miezaka anao migaka rano isaka tsiteteky. Avake miala amin'izay- tsy mandeha amin'ny tany be hainandro be igny fô mba mandeha amin'ny tany malomaloka. Anao ka handeha amin'ny hainandro igny magnatao satroka. Avake izy koa tsy ilomegnanao isaka tsiteteka vatagnanao dia mba mandomando hoditrinao amin'izegny.